Da kor ewiaber bi, abofraba bi n'aboduaba a ͻdze dzi agor hyɛɛ ase dɛ ͻrekasa. Na ͻammbͻ abofraba no hu, osiandɛ nna n'enyi agye dɛ n'aboduaba no tum kasa. ͻdze hyɛɛ noho a ͻannka annkyerɛ n'awofo. Ntsi aboduaba no hyɛɛ ase dɛ ͻnye no ridzi nkitaho. ͻnye no dzii nkitaho kyɛree ma ͻyɛɛ panyin. Na nna otsie abaduaba no ne nsɛm bͻn na n'afotu bͻn a ͻdze ma no ntsi, ͻbɛyɛɛ panyin bͻn a nna obiara bͻ n'ekyir wͻ kurow no mu.